Zay anie le mahatsara agne le manaja ase, teo naho fa manaja asa zane tena, manaja fotoany, manaja lera, manaja te lehiben-tena de tsy maintsy misondrotsy voninahitsy nafa mahatsiaro ary le fanondrotaazo tena tsara place nisy azo henaniky io;